<noise> Kolera bleu marine aminah, za ka fa mandignika izy, aminah ma lô izy tsy de misy dikagny ,tsy de haiko hoe ino dikagny fa raha tônga an-tsaignanah voalohany zegny resaka raha laligny ,raha misy <hesitation> misy hevigny laligny ndraiky raha misy dikagny be igny, avy eh raha tônga an-tsaignananah zegny ka raha manjary tanàgna edy tenus-na skoty tônga aminah an-tsaignanà voalohany.